Ujun ovani este nja njamxhia chi emm kixixan este ona hora ona hora chi he nakuxhio ta'a este he kóo xhin o'on hora nde tongovaini ini xa'a tongovaini xa'a chi nduya chi iyo dextia ke kuu tuxatineo okuu tunde to'ovaini chimani chinguu mani mani manixani ini xhinio vanguu kuya xati enuu enuu vaku xumanjaka njakiya ndeduchi kakuxa kakuxa teninja nguu nde uu hora yikuande konde naxa'a yekuate kunva inixa pero de siempre kitixa kuxa kuxaxa este o'on ona hora ho íín hora xoni ova'a ini xa'a.